بشوف إن أكتر شيء رومانسي في الحياة هي علاقة الأم بصغيرها لأن هاي العلاقة فيها الكتير من الحب وفيها واجد مشاعر حقيقية، ما في أي مشاعر بشوفها حقيقة أكثر من هاد المشاعر.